منضنش أنه في يوم من الأيام غدي يكون شي سلام عالمي، نظرا للتحديات لكنواجهوها، منها الإختلافات التقافية، و الدينية ، و السياسية ، و الإقتصادية اللي مبين الشعوب. عاد الصراعات مبين الدول و التوترات السياسية و المشاكل الإقتصادية، هدشي كامل هما واحد العوامل اللي كخليونا نبعدو على <hesitation> السلم، ونقربو كتر للحرب